J'utilise très souvent mon téléphone portable, parce que déjà il me sert pour regarder l'heure, donc <hesitation> souvent je le dégaine pour regarder l'heure; Et puis dans la journée j'envoie énormément de messages, à mes amis, à ma compagne, et cetera quoi. Et... <hesitation> Et je l'utilise aussi pour pas mal de choses comme regarder des infos en ligne et surtout écouter de la musique, des podcasts <hesitation> surtout, des livres audio.